Deh :eh no-eh, :mor :an 'ye 'de 'bor-yor-eh :po 'da, deh :an yi-a 'bor-yor-eh po 'da, :yee' a mu dhih polo :mor-: 'dekorn: :on 'bei', :mor a polo-ih, :yee' :on 'bei' :dao' an po :on son bo. :yee' :an 'jeh :ke :on :nya 'da an 'nynor tu-dih or :nya 'de :an-a' nyor-kpalu tu-dih :mor :or 'bhorn :on 'ye 'de 'bor-yor-eh :bo, :yee' :an mu 'de nyor-kpalu tu-dih-nya:, deh :on :nya-' 'de nyor-kpalu tu-dih, :yee' :on :due' :an-a'a: 'wli-eh eh-: :an plo :an dhen :an-a'a: deh+ 'nyene 'nyene 'nyene because <hesitation> nyor+ :an mu-a 'de yi-', :an mu-a :an 'bir-yor-eh: :po 'da ya 'ye 'da yi-' :mor :on :taa 'de 'bor-yor'-eh po :on 'ye-a :on ya 'ye, :yee' deh 'kwi-a no-a nyor+-a na-' :an mu-ih :no :yee' dhe-ih dih, :an dhen-a :yee' :an dhe-ih' dih. :mo :mor :on <hesitation> 'ye dii-dih: 'i ldaa :yee' :on dhen-' :on dhe-ih dih, 'ylii' 'i, any deh :eh tba-a weding deh 'i, :eh tba a-a'a: 'bor-yor-eh po deh 'i :an mu-eh: dhen :yee' :on. dhe-ih dih. Nyor+ :an yi-a 'de :ka :on 'ye-a dhih-' no, 'duhba'+ :an mu-a 'de yi-' :an mu-a :on son bo :po 'da 'yi-a, deh :on 'ye-a no 'do on bo 'de glaa'e' :mor on :taa' mu 'de :an 'nyene 'ye-a mu :yee' eh-: 'an 'bhorn-dih, :mor :an 'nyene 'jeh :taa mu, 'a! 'Yu :daa :or :po-a 'de 'bor-yor-eh zean 'a eh :sa deh yi 'ooo', eh :se 'de :dha :a mu-a :e, :a di deh diii: 'o :mor :on 'ye deh+-a <hesitation> 'jeh :a di-e di :diii: :on se 'beh dih :on 'ye-ih po 'o 'an 'dei', 'tiei:-a 'jeh on :ya-a' 'de, 'nynor-a 'tiei: 'i en bin-or :kpor :kpor, :dha or 'ye-a dih nyana 'do se :ne 'o. :ylii-for+-a kind :kind kind <hesitation> me-: :a gba-dih or :gba-dihih' 'o. 'de dih :A 'wluh-a :dha 'o :a dele: :delee: 'o. Deh :eh po-a :mor :on mu 'de 'bor-yor-eh po 'da :eh po-eh ton eh-: 'o. Jorwor: :on 'bei' :on 'da :an po 'de 'bor-yor-eh: :mor on 'yle, :mor :on mu 'de :an-a' 'bor-yor-eh: po 'da :mor 'on pobo 'de duo duo deh se 'de :ne, on :dhe-dih :ka on kpa-a 'de :on 'chore, on 'da 'yu <hesitation> :korn or-a' 'plea or :gweh-a 'i, or :po-a 'de or-a'a: 'bor-yor-eh:, :yee' eh :mor 'on 'ye-a 'an 'bor-yor-eh:, 'an mu-', eh :mor :yee' :an-a' 'nyne-a mu. Eh :se deh+ :en kpon-a dih-a deh. Deh+ :en kpon-dih deh me-: 'du <hesitation> :an po :on 'bei' :dha :due', :an po wlu+ deh+-dih, 'chle-chlee-deh+ dbo-ih deh+-dih, :yee' :kaa :on 'bei'-a no an yi :on 'ken, :yee' :mor on yi :on 'ken :yee' eh-: kpon-dih 'bor-a po-a :daa :yee' eh-: kpon-dih eh. Jorwor: :mor :on 'da 'an mu-dih :dhe 'o <hesitation> 'an 'bor-yor-eh: 'an 'bhorn 'on 'ye-a 'de :po 'an mu-eh 'de :po 'de :kule-' 'o, :yee' eh mu 'de :kule-' :ne. :yeh :an po-a 'de 'de 'bluhba 'nyene-' :on 'bei' 'ye-a eh-: 'ya 'de <hesitation> 'bor-yor-eh: po-eh eh po nyor+ 'ton-' :eh 'o.